E haani kon moye annda bakin wakkati ko sa'aji ko huwaata e nder satire ngam heɓa wakkati foftuki e yaluuki bandiraaɓe e sakiraaɓe.